اخير اطبخ طبيخي <noise> في البيت، حق البيت كويس، يعني ما غالي حق المطعم و نضيف و الانا بحبهم حاطبخو في البيت يعني، <hesitation> ما زي المطعم، مطعم ما ما بيمشي معانا.